ذات ليلة، سمع موسيقار لحناً غامضاً يأتي من الغابة حاول يتجاهله، لكن اللحن كان ساحراً وما قدر يقاوم حمل عوده واتجه نحو الصوت بخطوات بطيئة ولما وصل، شاف مجموعة من الكائنات الغريبة تعزف بأدوات عجيبة كأنها تحتفل انضم لهم وبدأ يعزف معاهم ومن يومها صار يرجع للغابة كل ليلة يلعب معهم بالألحان